Yaguiye pe jae seyeipe ajata amae vi ko ti jayae jaema ikavi ndipo aja amvaruru vae ko pe esa jaema vae yaguiye oi vae ko pe jaema jaimai aja raigua se puere vaera aiki vae seyeipe.